Unam sè'mí ñkékud n'ambá ñyien échenéchen k'éyen ékòòd <hesitation> k'íkó ánnáñ ákwá, ñkudò utó unén adé ákpá, mbòn'ágwò usuk'ágwò ékòòd unén íkód, ámánuñ ígwó ítíké, ábá ñt'unén bót ádé ké ànyé íkpókó náñá unén ákpók <hesitation> ákpòn ákán unén <hesitation> ádénné, áyioñ ké ásá ákán unén, so ákp'ámi s'ámi ñsuk mmáná ákp'ámi íkí kud utó unám ádé ádédé. Ñtié ñtémi ñkékud <hesitation> unám ádé ákédé íkód ñténáá ké mbén mmoñ, mmoñ ádé ámákpon and ídégé ágwo ñkáñá ákémum, átáá íkód ákémum íkámáké ubók ímumò! átòb k'íkáñ, íkáñ ányékékámáké dé íd'íkáñ ányiéhé mmkpáfí kéd sádé átáíkód âdé ákèwò ákpèdè íkí kámá íkáñ áñyiégé mkpáfí kéd k'ákpáyóñ. Ádé íkáñ ádéhé ékpétòb, mkpáfí s'ígwóñó k'înuá íkáñ ádé ájógó mkpáfí ten ákáñ kéd, so ányédé ñndé ñté áyé áféféghé áká, áñyéké mum. So ákpá ámíkíkud utó unám ádé and mmánéké ñném échid ámíkud